सिंगापुर के इतिहास के कहानी ए प्रकार हावय। सिंगापुर ल पहिली टेमासेक के नाव ले जाने जाथे। चौदहवीं सदी के अंत म तेमासेक के नाव बदलके सिंगापुरा कर दे गीस। सिंगापुर ल 'लायन सिटी' के नाव ले जाने जाथे। सिंगापुर म कई घांव हमला होय हे। बछर उन्नीस सौ बयालीस म दूसर विशव युद्ध के दउरान जापानी सेना ह सिंगापुर म कब्जा कर लेहे।